Tävveligult ausa ollaq kõikaig? Ei tiiäq, ma arva, et kõik inemiseq iks vaihõpääl veidükese petväq kah, võlssvaq, tuu um kah inemise loomussõh. Tahtnuq nätäq inemist, kiä elo- se- elo seeh olõ-õi kõrdagi võlssnuq. Või-ollaq um sääne, a väega ei usuq.